Ny tegna tsara zaigny anao mandeha miseky malôha de izy avakeo asianao kremy na asiagna vaho koa tegna naturely sady vaho magnala tasitasy.